सिल्वर रंग मेरे मनक और के त्रा के विचार और भावनाय जागु। यह एक ऐसा रंग ओसो जो मुके कोई अलग-अलग चिजा और याद दिलाओ। जसकी थंडक और शांति आधुनिक और तकनीकी मूल्य और कीमती।